افضل طريقة لبدأ يومي هي شرب فنجان القهوة سودة مع الفطار، وبعدها خسس شوي وقت ان انا اتأمل او اقرا شيء مفضل لي او شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يساعدني ان انا ابدأ يومي بالنشاط وتركيز، وكمان احب اعمل احيانا <hesitation> تمارين بسيطة قبل ما ابدأ اي شي.